Ǝ yɨŋ fɨ laŋ wɛɛ loh nyuŋkpǝ mɨŋ e le ri tǝrɛ wɨ la ka maarɨ ko wǝǝ vǝ́ ǝ lǝ fɨ a la wɛ ko bɨrɔsɩ ǝ lǝ fɨ a la wɛɛ ko oturu wɨ le yeemi mɨŋ ka kaa mɨŋ tɨrɛ tuwe wɨ maarɨ ko wǝǝ doŋrǝ lɨŋ pǝ fǝrɨ lǝ̈ lö nyuŋkpǝ wɨ lǝ́ǝ fǝrɨ lǝ̈ oturu ya wɨ láa wɛ. wǝ́ mɨŋ a ya láa wɛɛ ko wǝǝ yɨŋ tɨ yɨ wɛ.